Ofɛ enyi, ofɛ enva, ofɛ entat, ofɛ enna, ofɛ kyɔ, ofɛ enci, ofɛ entɔnva, ofɛ entɔndat, ofɛ kyɔra, ofɛ okop, ofɛ kop na nyi, ofɛ kop no ova.